اتوقع أنهم يحلون مشاكل الأرض بالأول لأنه والله الأرض زادت مشاكلها جد مؤخرا أحتباس حراري زلازل براكين هي الشغلات كلياتها راح تدمرنا لو أن الأرض أتدمرت وين راح نروح أحنا ما ألنا كوكب غيرها نروح عليه نهتم بالأرض أول شي.